احس انو شي كلش مهم انو صديقي اي يتدرب نفسه كلش زين عن الالسيناريو الي لازم هو يعرضه للناس او الك كلامه، هذا الشي راح يخليه واثق من نفسه، واثق من معلوماته، واثق من الأشياء الي رايد يكولها، و ايضا يمكن يتدرب نفسه عن طريق انه يتحدث عن طريق انه يتحدث امام المراة او انو يتحدث امام اصدقاء يكونون اي- موثوفين و ايضا ايي- النفس العميق حيساعده.